أكتر المرات اللي حسيت فيها إني محظوظة في العالم ده كله يوم نتيجة الثانوية العامة لما كنت قاعدة على اعصابي وخايفة لأن المجاميع كلها كانت واطية في الوقت ده وماما كانت دخلت تصلي وأنا واخويا كنا بنبحث عن النتيجة ولقيت فجأة إن أنا جبت أربعة وتمانين في الميه واتبسطت وطرت من الفرحة وحضنت أخويا وقتها وطلعت كمان مركز على المدرسة.